Eh, <hesitation> non lo so. Sò sincero. I ricordi di infazia preferiti. <hesitation> Allora i ricordi di infanzia preferiti, il mio preferito in generale, può essere <hesitation> boh. Secondo me quando nacque mia sorella, quand quando nascett sorm pecchè <hesitation> non lo so, pecchè <hesitation> mia mamma e mio padre erano tropp cuntent, eravamo tropp cuntent tutt quant, jettm 'a fa na vacanza, ij, mia mamma, sorm e mio padre. Comunque quegli anni là so semp stati i miei preferiti, pecchè la famiglia stava unita, stavamo belli tranquilli felici, 'a scol jev tutt cos buon. <hesitation> Sì <hesitation> molti nello specifico nun 'e teng tant, nun è 'ca non li tengo felici, però non tengo proprio ricordi a dì la verità. Quindi p' me quando la mia famiglia stava ancora tutta bella compatta e felice stev 'a fine dò munn non lo nascondo. Quindi non c'è un momento specifico, so quegli anni, quei due tre anni là che so stati proprio, eravamo felici, eravamo una famiglia unita e felice, ci siamo presi la, comprati la casa. Quindi tenevo una casa fissa ad Ancona, <hesitation> sì, quelli là. <hesitation> Sì p' me questo è.